Iaho rô mba mila fanampia amignao ahy ty, mba mila torohevitra amy- hitagnao misy zava-dehibe raiky zay zagny dia mahakasiky fitadiava vola, izy ame fandehana andafy, afaka manampy anahy rô agnao? Iahy tonga da sisy vola ato ah, mba omeo hevitra agny rô hoe igno zashy mba raha tokotry hany mba ahazoa tegna vola, da mba handehana tegna ame za andafy za koa zashy mba hilako hevitra amignao, satria agnao mba efa mandeha amign'ny agny matetika avao.